أفظل الجلوس عللا الآرائك أحبها لأنها مريحة وتخليني أشعر كدة بالراحة والإسترخاء خصوصًا إذا كنت أشاهد فيلم أو مسلسل أو أقرا كتاب، الكراسي أحيانًا تكون مريحة بس إذا جلست عليها لفترة طويلة يمكن تشعر بعدم ارتياح، أما الجلوس على الأرظ ممكن يكون ممتع أحيانًا، بس الأفظل بالنسبة لي هو ال <hesitation> الآرائك.